لو فاضي عندي تلت ساعات في اليوم، غالبًا هقسمهم بالشكل ده.. ساعة قراءة وده لأني بحب القراءة سواء كتب في مجالي أو روايات خفيفة، تاني ساعة رياضه، ممكن أعمل تمارين رياضية أو أتمشى شوية، تالت ساعه تطوير وده لتطوير مهارة أو هواية عندي وممكن أستغل الساعة دي في تعلم حاجة جديدة